<hesitation> kaini jan vaxhidá ño'oná ani ni ichí vaxhi dán ani ninenena koo té, <hesitation> yudá chí he loa loanikate <hesitation> niyá niyá'a dana nó'o koo ta ne yuná, a chí <hesitation> kanoti cuenta ni kanotite a ni yuna chí kuandana xhika ñote kuana ni xhinina nó koo <hesitation> ño koo já jan ni yuná ñakoñaché ña ni xá nió, no jatate ti nguxhe in yá'a nió i iin yixhija koo ni yuña xhí <hesitation> iokanoti ni xhiniati dé <hesitation> ocha nixhininati dé <hesitation> eñochá nixhininiti dé <hesitation> kana ñó nana unkinio in daxhixhi dé, ani nitekutio koo axhianatia ni yuná.